Kutaq qamama' taqee' kik'utum koon qahoj ke nak'uxum la re'e <hesitation> riq'awach la waakax nriye' re'ee nrikunaj re' re' aq'awach y nriye' a nrub'an awah tika'ya mas seet naka'ya pa taq re'ee je' <hesitation> je' pataq re' yah oqum cha eere' ntah na ntah re' ntah nrika akimik aq'awach je're' q'arooj koon qahoj ruu' qate't qamama' taqee'